رښتیا ما اورېدلي دي، له دې ځایه بل ښار ته ځې، ولې ځې، کډه دې وړې یا کاري سفر دی؟ هو ته سم وایي، زه بل ښار ته ځم، دا ښار ډېره ګڼه ګوڼه لري، زوند ډېر پکې بوخت ده، سرکونه یې تل د بیروبار له امله تړلي وي. زما کار خو هسې هم شخصي ده، څه دلته اووسم یا بل ښار کې ستونزه نه لرم. سمه ده، چېرته چي دي تا زړه وي، هالته زوند وکړه، دا ستا حق ده، خو موږ مه هېروه.